Urefërejatër búuncí bí kooleemp kadoo. Pur pëleempëna, fok këënţú kuraŋ done, këëbraŋáasir dël dí kuraŋ; mëënkáaţ kuraŋ amëënka kápano. Umëënţuyun bëleeŋ ací kuraŋ, mëyëlan pëëmëraŋáasir uwël ţël këëntabanëwël owël. Odoo uţíj këëfër díbáameeţu. Uloŋ káanţíj këëfër këëntëb, uloŋ káanţíj këëfër këëwanţ waw. Unk dí ujo uleemp kadoo, fok mëëmbëraŋáasir uwël dí kuraŋ, amëëntaba dunkee purësir pëleempëna uwël uwaw.